Kɔsiyaa nu, anuĩ lúuɛ sɔ wa kɛ, kɛ ama, ai ma kama wa anuĩ lúu mɛnu sɔ. Anda a fɔe, <hesitation> anui baŋ i la wɛ, ya sɛnɛɛ kɛmu wɛ anui kɔɔ gbi lɔŋ i booɔ, hiŋi i mai ma kpɛɛ anui kɔɛ gbi lɔŋ i booɔ, ani táa na ani lúuɛ wa sɔ na, ani táa na, anda rɛlee lúu bhii a sɔ koa, kɛ peŋ ani to lúu bhii wáe sɔ, ani keiɛ wa bii. Anda kei mɛnu bie wɛ, keiɛ a tie kpɛya naa. a <hesitation> a bɛa ma wɛ anu bɛ ya kɔɛ lɔŋ na, i ya fɛɛ wa lɔɔ mɔɛ táa ai jandaa te ai naã, a senje naã a yaa loŋ naã, a yaa lɔ- a yaa lɔ fule tálaŋ. A senje na mɛnu a mai naã a wɛ aa tiɛe a naã a la, kɛ aa kunda, ai tona a mana kɛnu wa, ai tonaã <hesitation> sasa na nyɔɔ ma, a yaa luŋluŋ nda, a ya sasa na nyɔɔ ma, a yaa luŋluŋ nda, amu a ya baŋ. a ya kokáa, aa kookáae, ai tonaã a mana kɛnu lɔɔ wa, amu ai lúuɛ sɔ, amu a ya laa to, amu la mɛnu mu wɛ a nae ai lɔŋ a lɔ, a bɛ ama a bɛ ya kɔɔɛ lɔŋ na, ai keiɛ sa. ani tonaã ya kɔɔ mɛnu lɔŋ na wa ani keiɛ kɛngɛ, kɔɔ mɛnu i tona lɔŋ na wa, i bɛ a kuma kpina, a kpɛɛ lɔ anu bɛ a lɔŋ naã, amu leŋ mɛɛ nunu i kpɛ yaa anu kafai bɔ amu anui pii anui bɔ lúu mɛ amu anui táa. Kɛ a mande nu a na lɔɔ anuĩ sɔkɛ bhii kpasɔ lɔɔ bemaã kɛ kɔɛ ma baŋ wɛ sɛnɛɔ.